Sj me nyjnko bi rohwehwj dj obedzi edziban a ahocdzen wc mu na mbom n'enyi wc esikyire edziban do pii a, afotu a medze bjma no nye dj, cdze bjhyj n'adwen mu dj esikyire edziban a n'enyi bcbc do biara ewu dur da mu ntsi sj cdze ka n'ano a obowu. Onya djm adwen no hyj ne tsir mu a, menngye nndzi dj cbjyj no dj cnkc esikyire edziban ho bio na djm yj no cbctwe no ho efi esikyire edziban ho koraa.